د ۴ شمېرې په اړه: ۴ شمېره زما لپاره د ثبات او جوړښت نښه ده. دا شمېره د قوي اساساتو او منظم ژوند استازیتوب کوي. کله چې ۴ شمېره ګورم، نو د کور، کار او مسؤلیتونو یادونه راځي. ۴ شمېره ماته ډاډ راکوي چې صبر او نظم زموږ بریا ته لار هواروي.